Bun manɛ aba nima lafia, eohh tunyi huazan aa wobera, ayahanbera,a liria han beraya, han bera nɛmalemabɛnɛle a guera ,ahan yayi sin to nupɛ ma lafia.